Mataku na to selenja ularna nasemakin na kengke. Iki to ke na kengkeki ular kobra eh <hesitation> ta ula ula malotong raka. <hesitation> Bisakita marma rumah saki, <noise> bisaki mate <hesitation> tallu solejo bai tanduki bayi utang. <hesitation> Bayi utang tanduki to bahaya <hesitation> <hesitation> tanukaki kojuasu. Kenakengkengki asu to bisa-bisaki rabies raka norwaki raka anaki sesak napas raka gara-gara rabies. <hesitation> talluka nasengaejo anu eh <hesitation> harimau nasaba keajuna <hesitation> ey sumatra mendaki gunung deng duka dengmajoto. Na bahaya duka to ki deng harimau en takutakurang <hesitation> Takudukanajo anu <hesitation> balipang, na saba jokinan tapadengi jo <noise> maringkiki nakengkese kaki. <hesitation> Sola linta duka maringki na isotorara <noise> sola pacet nae seduka torarata. <hesitation> tagudugana sola taguna sola burung elang nasaba akenanapattoki mapakddi. <laughs> <noise>